الحيوانات البتعمل شراكه مدي الحياه دي والله <hesitation> ما عارف انا لكن في الطيور واضحه اغلب انواع الطيور بتكون يعني بتعيش جيزان جيزان بتعيش سوي ، جوز الحمام بيكون عايش سوي كده يعني <hesitation> في طيور تانيه ب- <hesitation> ما عندها الحركه دي بتكون عايشه جماعات وفي ذي الجداد مثلا ديك واحد مع كميه جدادات مختلفه